Raiky, <hesitation> telo, dimy, fito, sivy, raika amby folo, telo amby folo, dimy amby folo, fito amby folo, sivy amby folo, raika am'roapolo, telo am'roapolo, dimy am'roapolo, fito am'roapolo, sivy am'roapolo, raika am'telopolo.